أول حاجة نعملها لما يكون هاتفي مش <hesitation> مش فاتح معاي هنقوم به نقوم نفصله باور الأول، وبعدين نحاول نشوف البطارية كان فيها حاجة وبعدين نعاود نفتحه مرة أخرى كان مفتحش ضروري من صيانة.